पे ये प्रदार्त छे, वो तो गणी प्रकार का होईज। जस्सो कि अपनो कोल ड्रिंक, पिप्सी, कोका कूला, माजा। तुम मार से पुछो, तो मारो फेवरेट कोई पीनो को छे, तो वो आम पन्ना। जब आम को सीजन आवेज, तो आम पन्ना अच्छो खटो-ख़टो, मिठो-मिठो लागेज, तो कई सरीड की जिति वे वो बिमारिया-विमारिया भी रहेज, सब को हरी लेज। तुम मारो तो असन माननो छे, तो पारंपरित पीने की चीच छे, वोज पीनो चाहिजे, तो कि चाँच छे, चाँच खाता समय पीनो चाहिजे, असी गणी चीच छे।